Mi yelan mi mara babal sigugo defte manga masin ngam mi sila defteji maudi be petel-petel be defte mi yidi pat ngam mi janga himbeji fu wara janga wakkati be mari haaje jangirde mai ha suudu jangirde mai.